Faa tawee so yiite huɓɓi fuu yimɓe ana mbaawi noddireede njawna law ngara. <hesitation> noddaango ngoo tawee du ana yaafa. <hesitation> ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. <hesitation> E ley faamu an min ka <hesitation> ɗun nii non woni kañun.